Ara man nga gi skwi tè duniya ara man nga de avara, ara man nga de nyam, ara man nga shid'shida'aray man nzlèmbad wuday nga zhè anga ayè gada'a anga gi meme nzlèmbad ara mana gada kalthausa, gidaidi, vanawa, un wanan un mazlisata an ndavid'bur'hoiya, gidaidi. gabadaya aran man nga de vara ara man nga ge me, ah didn nji nta duniya ah zhigile an n'takahanga, aran un'ged man nga god sata arai zhigile ba an'takahanga avasa kata arai nwudainga nte gui makaranta, arai nta ge lekone'avasa arai nta mputa salamiya arain ta palay ngu gabadaya ang guba nga ngeche duniya anga ngeche arzaki anga ge meme avasa zhigile an'takahanga anga gi godiya a zhigilè anga meme anga gi farin chiki, anga gi nawa 'nawa, gabadaya arai zhigile an'takahanga kinne avasa kine ngots ilimi un kine gi nawa nawa, an nwudainga ba anda nvan mavur anta van nyema anta nvana muvurh anga ndiya, anta van daw anga ntiya anta van meme anga giya, karfinga amb aranta ba arai zhigile an'takahanga, arai nta ger nga, nga ndiya nga gaume. kasata ntenta ba arai zhigile an'takahanga, a zhigile dekinna mwi lafiya avasa ngu ba angangots lafiya avasa anga gi duniya ava'sa. Anga gi mèmè avasa anga gi haja nga anga dè makka anga de meme anga nze'nga kata nga ɗzi dadi nga. kata ah ged duniyaka. a zgigile n'takahanga anga nhwasa asara ma gomnati mana nkalsi skwi campte aarai an vaka nga avasa, nga ndiya, ndo n' vanga bi, ndo gau me bi, ndun nvang nyema bi ndun nvan dafa bi, arai zhigile n'takahanga an gang godiya un zhigile ba n'takahanga avasa nga ndiya nga siya anga ge meme, anga de man kwan nga de ngoz ngoz manakwa, zan de na gi baki nta, nta de na meme nta anga gira nga de nga gi baki anga da ndiya ngoz nenga anga de van nyema avanga maslaka avuzi avang kwatarah asak avan ndankwaliya aged gabadaya doum ga zhe nta ngoza nta gada a bab'ngaya ndiya koba, mam ngaya ndyi kob gabadaya manakwa nga de ngoz an ta zloubka anta nta gedak ma kazhe lumba nwaya nenga bu de nga ndi riba a sam baki ngaya, baki ngaya achka a daraja baki'ngaya gak me gabadaya nka nzay kata anta nawa nawa aka giya gabadaya